اه نعتقد ان اني نمشي اه حوالي اه من سبعة إلى عشرة آلاف خطوة اه في اليوم، واه في الاسبوع نمشي اه من خمسين إلى اه سبعين ألف اه خطوة في الأسبوع، اه يعني نقدر عدد خطواتي يعني.